Jenis-jenis warna ya kalau nenek tuh suka warna <hesitation> coklat kenapa suka coklat karena <hesitation> bagi nenek coklat itu manis, ya emang coklat manis ye, jadi coklat tuh manis kalo menurut nenek gitu, jadi kalo warna warna ada banyak tuh ada merah kuning hijau, biru, <hesitation> jingga dan sebagai sebagainya tu warna banyak, tapi kalo nenek sukanya coklat sebetulnya suka banget coklat sama hitam nah kalau sekarang kan hitam panas tuh jadi sekarang kalau kita memang agak-agak jarang gitu nah kalau warna-warna <hesitation> merah itu ya ada ada kesan sendiri sih karena dulu pernah deket sama orang chinese ya kan kalo orang chinese itu sukanye merah ya cepat sih itu suka merah gitu ketika merah waktu itu karena kan <hesitation> mengikuti ya gitu deh gitu ceritanya yang cemam-ceman gitu tapi enggak dominan sih kalau warna merah itu enggak segitu banyak warna ya kayak pelangi merah kuning hijau di langit yang biru gitu kan ye <laughs> tapi memang suka hanya coklat gitu ini kan warnanya banyak tuh apalagi sekarang ada berapa warna tuh, ada berapa warna sih sekarang tuh enggak ada warna sage lah warna inilah warna itu loh warna itu dulu kan familiarnye warna cuman merah hitam putih <hesitation> coklat abu-abu biru <hesitation> terus ungu terus apa lagi itu ye intinya sih emang kalau nenek sukanya coklat aja.